Da efa ela tokoa enao reno no mpinama amin'ny anako ty Ka nohon'izay zavatsy zay zavatra zay da fa raisiko hôkan'ny anako koa anao. Ka lafa misy raha ialanao ô, da ka misalasala mananto anamiko atoy fa iaho da eto avao aho hanampy anao hanoro hevitsy anao, hananatsy raha ilay